Sim voto voto simi avarati, i aron ke ngai enamon. bu tatsik di ta mo simi bu kereto, di tara poro mi sinavai simi sim by kerot mene. Di te ko me bat i kauk, e ia bu mai di tsatsang bu tama dia bu kina dia. di tsatsang sim bu enamon i pek di te ko me bait vorote ngai sim votoa, a gei te ko me nires a te ko mo. Gei te ko mo simi nires sim taim di te ko me bati kauk, bu tatsik di tara paro mi sinavai sim bu sikul lengo, sim bu enamon mane di te ko me kuli gai sim bu tsingtsang i aron mi inamon. Geit te ko me res kakauk simi mi ra lengo. E maria tete nga kava e iesus simi krismas. Geit te ko me mo Geit te ko me. o mi ka a ko tsanga bu sana kain puk nigira nginau on va gi ta vote simi mokaku na res kauku. Mi kulau di te ko peik i rau di te ko ra nase mi ie. mi vo o bu sana kain gemgem an kavu i rau. Pot mene di te ko kin di uta na nuvi nge tsoka bu bar keno bor. ondor beka o bu sano kain gemgem an di ta oit simi paro nanan ke gei ra. va geit te na ngar vato sin simi nires sim nires sim taim mi inamon tete bor ko vasu ngan na bu tatsik, m kulau mi langai di ta mo simbu keret i pek, di te bor ko me mo. na res kakauk ian simi bini. Se tama geit e natun tete nga bat sin. o simi krismas di te ko me mo me ngai geit te ko me res kakauk. Mi pinalo a te ko mo katubu ngai. bu tsintsanggei ko tsanga kakauk, avott sim sana taim di te kop rivi ngai na murengai, mi inamon a te br ko kombi kambi. A ko mat kalai sim taim bu tatsik di ta ko murmuranggai sim bu karot di ta porpor sinavai in. Ma bu mai ive di tara tsatsang nge mo var riu an sim bu karot gi te ko mur nge bait vorte ngai. A sim taim di te bor ko vous ma a te bor ko mat kolai. A simi taim di te ko sorvikine ngai, mi inomon ate bor ko kambi kambi. mi krismas mi ra reseres. sim bu famli ma sim bu komuniti. va sim bu inamon. Mi krismas mi ra reseres se geit kakauk geitte te ko oni kauk malan baser ma vavinen, geit te ko tsanga an mi Bu nginananginau na ngau se geit. to ko resgeit te ko tsana bu kain pinalo na varse geit kase geit o geit. te ko res tarave <noise> mi ra mi nguts, tete nga bat sin. Ma mi vato vato simi avarat, a geit te ko kinda. geit te bor ko mo, rorong sina kinda simi avarat vor. <noise> Palan bu mai, mi kulau ma mi langai di ta tstsang variu sim bu karet, di ko res na bait simi inamon, na deri bu min min dia iaron mi inamon. Palan bur bu tatsik di ta si por sinavai va su van sim bu karet. mi nires a ko mo se dia sim taim di ta me bait murangai i aron mi inamon nge me vorotan bu pala dia o bu min min dia <noise> i aron mi inamon <noise> sivunan mi inamon. mi minaon i aron mi inamon i marmar a kalai a kalai bait tsak. rourua bu karet ive di ta mo in. Mi minon i marmar a kalai bait tsak te. ar suria sim taim di ta ko murangai. mi ires a ko poro dia sivunan di me bait murangai, simi inamon di me vorotanbu minmin dibu a bu pale pale dia di ta ko me ngania bu nginanginau bur ave di takap ko vee. di ta kap ko paroa o dia vadodo namia i ve ian bu karet di ta ko mo sin, di ko tomkan mi vat bait tsak. simi taim di ta kap bur tomkan ra vat o ka lakep ian simbu kapinots malan mi biniami gemogemogen o mi sana nginanginau an, di ta ko tomke lakep suria simi taim di ta ko mo ipek simi inamon. Mi resres a ko me mo se dia simi taim di te ko me mo me ia bu pala pala dia i marar. <noise> Mumua te mumua te mi bor ang ko mo sim inamon. Ian mi bor ang ko ke ginang ko matavan mi bor, a di te nga poro an bu mai i aron mi inamon di te nga paro bu galeu di te nga tsuk kenda te nga vivi ngan ana mi bor, tang ko kenda kenda di te nga vivi kinda, nikin sim bu sim mi sim bu ailan ka nikin sorvikinan mi vevin di kop ka mai a nga vakesia di kap nga tovi na vakasia ateng mo. ateng vorve ta ta tur ipotpot. A teng murangai mi bu galeu kakauk di ta nga tsuk sorvikinan peuk simi taim bu galeu kakauk di ta nga tsuk sorvikingnan kinde simi inamon mane, i kuvivi a teng keria. A te nane ia a kena mua ateng nga bat ate nga tian kana mua ngan ate nga kava. Mo ra ate bor nga kena kana mua ngan ate mai varasuri a nga kava di to te ko non di tong ko matavan an mi bor. sivunan a te nga kenda palan mai se di on sim inamon an mi bor. A ian bu baser kasin e kina dur te nga kava dur nga oit te ngasingas na tsanga ka binangau an simi bor tang ko kenda kenda mai. A mi kuvivi a te nga kuli dur na kenda an mi bor di to te nga kulidur. an mi kuvivi mi ma a te nga ko nome dur na kul dur na kuli dur na kendvamate mi bor tang ko kenda kenda bu mai i aron kendi inamon a mi bor Kap nga oit kenda dur sunan mi kuvivi a nga kuli dur. Aoiti ba tatsik. ian ba madar du teng nga kendavamate an mi bor. mi kuvivi anga kuli dur sin an du te doli ian mi bor. mi kuvivi a nga kuli dur sin. Du te dolian mi bor kavu niken i ut peuk peuk peuk. peuk peuk ra i rau. A ini simib u taimni ngan mi talil salila. Umm simi taim du tete ngan dolia ian mi bor, du tenga poro bu vurvur malana mi bor. tsurak sim vut a du te nga vatakiron irau. An mi vut a te nga boeke tsan mi vut ma ian bu vurvurun mi bor. kinda an sim inamon bu mai di ta nga vikainda. A simi taim di teng ra deri an mi vurvurun an sim vut. a di te nga tlakiran va. Mi bor ate masai. Di te nga tlakiran va an mi bor mi asan e lunganga ate nga masai bu mai di te nga kenda, kavo mai di te nga kenda, kap kavo mai palan di nga kenda an mi bor are ian mo an ba baser kasin ma ian mi kuvivi ta nga kuli dur. tete ko mo mei dia. are mi kuvivi a nga kuli dur na kendava mate ian mi bor. Ummm a bu mai di te nga vato hakiran va mi bor a te nga mat. kovo mai di te nga kendavamate ian mi bor <> mi tsingatsangan mi ta- u, ka ta- uva e ta vadon va evoi mi ka ngasingas va e ta oit ta tsanga mi ta u ka ta- u va e ta vadon tlakiran va bu tsiri a ngasingas a voit na tara mi vuna veuso, eta oit sim monogia mi inamon. Se ngai. ke ngai sinavai simi tsang ta- u a malan ni gai ko vure koi, ia mi ta u, bu longot ma bu nutu ai lili ta marang, a i murin murin and ditete tar tomakan bu ai leng, i murin mi tar tomakan bu ai lengo, di te tara mi vuna vesus, tara mi vuna veuso di ta tsumuir pats di ta kolte bu vieus, ian bu vieus na oir, di te varvariu an bu vieus rokot i gege, ma bu lauru veus na pats. I murin an di te ko vitssorea bai sara oir, di ta vitsar vaton bu sara oiri. i murin mi vitstarea oir di tevatureng mi bisok kobor, gi ta vatoan mi ta visok kabor a na di te buru di ta buru a voit di ta buru vatoan mi ta- u rourouvar a ne di te vatur pats. I murin va e tete vatur pats vato va a e tete vatoan mi ta- u rourouvariu ngan mi vatur pats. a tete oir vato. iaron mi oir i ta ngas rortsia bu vius ma bu pats di ta ngasingas rortsia bu pats va bu vius ma bu pats di ta ngasingas i murin va di ta oir vaton mi ta- u rourouvariu i tete ror konkon. i t ror konkon vato. a e tete mo rose mo <noise> mi ra na saru ian mi ta- u simi taim va etet deri mi ta- u tete oit simi sarua mi ta- u. eta saru mi ta- u. I murim eta saru mi ta- u, eta etete sarut tsiko pai. ete sausauru bu biror. i ta ave i aron mi ta- u a oit mi ta- u tete katsep kalai, a. e tete bor tara bu nutu nutu virus na <noise> vaturungi te bu pa. Vaturengia bu pa vato. A e tete pengan sitsmbu vevin keskes va e ta lalron va di tsor an siko ta- u. A di te me tsorkia an mi ta- u. I ta tsura ai murin e ta tsurakia, e ta mo malan va mi vura kes i marmar. A i murin an mi vura kes, e kinda, an di ta tsurakia ian i aron ko ta- u. A i murin va e tete et uta ut o akup vato, i tete mo rose mo mi taim mi sana taim na me poro te mi nginanginau i aron an mi ta- u. A ko mo malan. mi ba vura a ko napa rem. I am mumua se dia ngas simbu mai mum, ding ko mo voute an mi ba vura ta naparima i murin e ta ra bait sim ta- u na par nginaanginau. Ini akapate a te ko vat mo o ate ko tour varasoria bu sua kakau ni simi. Taim ni di kap ba bur e malan bu kakau muo nge dia <noise> ini simbu katokapkapdera ni bu kakau di te tsaorkia ate ko mo voute mo ba vura a kol tour o a ko vati, ana gat te ko bat simi to- u na malous, mi tsingtsang simi ta- u o bait tsak, a ngaasingas, o evoi mi vevin ngasingas i ta oit na tsang vaute ne <noise> mi tsingtsang.